Karazana mofo ndraika: misy mofo gasy, ramanonaka, menakely, mofo ravina, mofo mangahazo, mofo mamy, mofo atody, mofo du pain, mofo bota, de <hesitation> misy ny karazana cake sy ny gateau.